kai madik sorat aa am nan la, alam nan tai buk alam arok rekot aa sunghneu sunghneu maon mak yeh rekot ai nan nah lem simpanan amai lah

Untuk masa nai, kai parab, pilei nan ek lak belajar, yanah lak belajar aro kuwe nonoh, nah minat ek lah

𝐴𝑛𝑎𝑘 𝑛𝑜'𝑜𝑘 𝑤𝑒𝑖𝑘 𝑎𝑑𝑎𝑡 𝑙𝑒𝑚 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎 𝑁𝑛𝑎𝑖 , 𝑏𝑖𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑦𝑎 𝑤𝑒𝑖𝑘 𝑎𝑑𝑎𝑡 𝑑𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑚𝑎'𝑎 𝑗𝑢𝑔𝑎 𝑙𝑎. 𝑝𝑎'𝑝𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑒'𝑒ℎ 𝑑𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑚𝑎'𝑎 𝑏𝑖𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑒'𝑒ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑤𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑚 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎 𝑗𝑢𝑔𝑎. 𝐵𝑖𝑎𝑠𝑎 𝑦𝑎ℎ o'𝑡𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑛𝑜'𝑜𝑘 la' 𝑤𝑎𝑛 𝑎𝑖' 𝑎𝑛' 𝑔𝑜'𝑟𝑜𝑘 𝑡𝑒𝑔𝑢𝑟 𝑦𝑎ℎ. 𝐴𝑛𝑎𝑘 𝑛𝑜'𝑜𝑘 𝑤𝑒𝑖𝑘 𝑎𝑖𝑒 𝑎𝑚 𝑦𝑎ℎ 𝑤𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑒𝑚 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎.